Tani gawa zaka jeniriŋa wassaga nindirigi. Gawaa tani hadiriyi ŋa gawa kôuma ŋa kôu tîmmi ŋa gawama. Iyoo gawa kurii na ginna haranum jeniga njoo gonumare gawa mere zuru keyedira hinna gonum wîna naam keyeniig. Undoo tîmmi ŋa koo kowa mere jamimare tardimare njoorcindoore wasag indu cuu cuume curumare keyenig. Tawa gisi unu tawa ai furama gonum wînayig. Duro busau tunummi gawa duro cunig kôu yoo kûrii yoo ginna duro cunig kôumo wo gawa kuri yoo ginna duro cuniig. Keyenii keyenii yeska sekkir cin tigisoore fî nayig wopciŋoore kînig neska kisimoore halas îyi wîna îyi wînamoore ai indoo ai keyenimare êskiri lanig ai iyoo yayiŋa nciŋa îyi wîna nayig curag tirig îyi cirawoore gawa addi gonum duro tunig daŋoo îyi nima ini gor kiriŋa gawa kînii gonum kurti duro tuniig. Aũ sukur dagoo sukur duro tuniig. Sukur dagimmi tîmmi di jeniigaa di njoo tîmmii mere <hesitation> îyima cilim lemim gonimare wîna nam ni cirawoore gawa gonum duro tunii lag wulaki cenoore addi mulakinoore tirimere šefenim yayiĩ ti kee gisire. Ũũ gawa kôuma ŋa dagimoo îyii wînigi kisimare zaga mere jeniŋa înni îyii duro tomare kelenimoore sefenimare kelekele num dagima tunum ti kee ru yayii. Ti kee buri gali tîmmi dagimoo tîmmii cilimare cilok tirimoore šai tîmmi zaka jeniŋa kee mizan goniŋa gawa fuñal duro tunumoore daha tunumoore gawa jerimaye nduwirti huma zaka yayii ŋa ye ginna ti kege inšalla buri gali.